أعتبر إنو حفظ القصايد عن ظهر قلب مهم للأطفال في المدرسة، فهالعملية تعزز من مهارات الذاكرة والتركيز فلما يحفظ الطفل قصيدة يتعلم كيف إنو يتفاعل مع الكلمات والمعاني وهذا يساعده في تطوير اللغة ومفرداته كمان إنو القصائد تفتحله الأبواب أبواب الإبداع وتعلمه التعبير عن المشاعربشكل جميل مما يعزز قي ثقته في نفسه.